Fandrahoana hanina zany moko alay samy isany aby, raha ohatra hoe karana lasary de manta izy no sara hoe igny izy tegna mitondra vitamine aminao, fa raha ohatra ndreka hoe kara hoe hena de hena moko alay handrahondrahona <hesitation> lavalava izy zegny vao <hesitation> hitanao hoe igny izy vaomitondra vitamine.